Esiq ma väega ei süüki lihha, kanalinna ka mitte, aq, ku piäsiq tegemä, ma pandnuq tä panni pääle, kudsänüq tedä, pandnuq egäsugutsit hüvvi asjo mano viil ja sis saanuki sääne määnegi kanalihasüük. Maitsõstanuq kah, karrit pandnuq mano ja suula ja, vai midägi säänest, või-ollaq hääd rõõska kuurt ka viil.